चींटियाँ अपनी आबादी को निर्माण और व्यवस्था एक अद्भुत सामाजिक ढांचे के माध्यम से करती है। उनकी कौलोनी एक क्वीन चिटी के नेतृत्व में चलत है जो अंडा देती है और पूरी कौलोनी की जनसंख्या बनाए रखात है। श्रमिक चींटियाँ कौलोनी के अन्य जरूरी कामो को पूरा करती है। जैसे भोजन इकट्ठों करबो शिशुं की देखभाल करबो और कौलोनी की रक्षा करबो। सैनिक चींटियाँ कौलोनी के बाहर खंडन से सुरक्षा करती है। चिटिया अपनी भूमिका सुचारू रूप से निभाने के लिए रासायनिक संरचना को उपयोग करती है जेको फेरेमोन कहो जात है। जे फेरेमोन चिटीयां के भोजन के स्रोत तक पहूचवे खातिर पता लगाबे रास्ता खोजबे और अन्य कामन में मदद करत है। कौलोनी के निर्माण के लिए चिटिया मिट्टी, पत्ती और उपलब्ध संसाधनन को उपयोग करती है। और अपने आवास को इतनी कुशलता से व्यवस्थित करती है कि वह पर्यावरणीय स्थितियन के अनुसार अनुकूल होई सके। एक सामूहिक उपयोग को संगठन के कारण चींटी धरती पे सबसे सफल जीवन में से एक गिनी जात है।